Më yë nëjo'otpë jue yë e'ex, bi'i xu'ujtë, yë jue pup unkë a'ax jadun a'ax dun ji'ip i'itë mëdë bi'i akxë, bi'i t'samkë, mëdë awa'ay jadun a'ax dun ji'ib t'syanay isyo'oy a'ax dun ji'ip widtyë may a'ax dun ji'ip jya widtyë mayë a'ax dun minyan nëbä yë a'ax dun myajukiapë nebia yë tu'ukä jadun yë bë ji'ibyë a'ax dun widtyjpë nëjë i'itë.